אָנָא קִנְפַצֵל יִקּוּן עַנְדִי דֻעְף עֻמְרִי, עַלַאש? חִית הַחַיַאת קִנְז מַאי קִתְתַּקַּדַּר בַּפֻלוּס, אִלַא עִשְת דֻעְף עֻמְרִי גַּתְקוּן עַנְדִי פְרְסַה בַּאש נִתְעַלַּם כִּתַּר וְנִשּוּף הַעָלַם יִתְתַפַּוּר, נִקְדַּר נִפְצִּי ווַקְת אַטְוַל מַעַ אַחְבָּאִי וְנִגְרֵב תַּגְּרִיב גְּדִידָה, הַפֻלוּס מֻכְתַר תְּגִיב הַרַחָה, וְלָקִין הַווַקְת הוּוּ לִי קִיְעַטִי הַפְרְסָה תִּעִיש הַחַיַאת בְּכּוּל מַעְנָא הַכַּלְמָה, וְתִצְאֵב זִכְרְיוֹת לָא תִתְקַדַּר בְּתִמְנ.